مرغان عموماً هغو حیواناتو ته ویل کېږي، چې وزرونه لري او الوتلای سي یا لږ ترلږه ورته جوړښت لري. چرګان د پینګوین د مرغانو په ډله کې راځي ، یعنې هم بالونه لري او هم په پښو تګ کوي. چرګانو ته باید مرغه وویل سي، ځکه لږ اندازه الوزي. زما په نظر هر هغه مرغه سي بالونه ولري او اولوت کولای سي، مرغه ده. نو، چرګان د بڼې له مخې هم مرغه غوندې دي.